Jwa'n re jwa'n ta ndoxkuamen jwa'n nchamena xe nak re re jwa'n ta mbes men zeba, len zeba jwa'n ta nkexmen ngo nchamena nkex men jwa'n lud ta' nly jwa'n ngomen lud lo- lo teba lo azeita, mbayna nzo jwa'n- jwa'n yo'na nzo jwa'n laz jwa'n tij jwa'n nde bena jwa'n choba jwa'n- jwa'nta nlirzyn menba, mbay na lo yet nzo nar nar ned yet, nzo yet yo'i re nak yet yoba na nlirzyn men nlirzyn men yet yo' ba ntobmen ta' ze naxe ndye ta' jwa'men, mbay na le xe nak jwa'n yet yoba tyoxkua jwa'n thi nit kob nawueba naxe ndye nit kob jwa'men nit kob jwu'men, mbay naya na ndebe thib ned yet- yet choba yet- yet nxekxa tuda per yet bana jwa'na nlirzyn nzo- nzo thib neda jwa'n nalat nzo thib neda jwa'n ncha jwa'n nachaya jwa'na jwa'n mas na ntolta jwa' xaney per na nzo thib ned yet bix yet bix ndob nzan re yet bixa jwa'n lud jwa'n lud par tyz gabmen chopta men tzonta men jwa'n o benta zentamen lud jwa'n lo yiba naze nli zynmen jwa'na mbay na re jwa'nta taya ya nchana le jwa'na na ndamen yer dida lo- lo kiba naze tobmena mbayna nzo nzo thib ned jwa'n jwa'n buen re jwa'n mas jwa'n tij xe mbes xa per na na ncheta cha xomod nliy na chenta xomod. Mbes xa mbes na nzo thib neda te' benta na nly rzyltala te za naba na zyn te' tamod ta'ta na ta'ta nakod men te'y na kodmen azeita zeba mkexa zeba mbroxob jwa'n- jwa'n jwa'men xe komo nche laz men jwa'men, mbay na nzo thib ned yo jwa'n nabiba za re- re- re yet nabi yet nabi yet ba' ndox kuaxa ntob men tyz palad yo thi yal nale pa yo yo thi kani palad yo nchal thi le nab nchal chal thi le- le or bixa o ngo lenxa or o broxobor lo thi jwa'n mbroxo borna o nzo thi yal ze lyana o nzo thi jwa'na, na ze nlir zyn men yet nabiza le yet nabi ncho ncho thib xop eyo jwa'n taz jwa'n nchu men nchumena, mbay na nzo ye tazbela nzo yet par nto yey men jwa'n chole kob laba za o kob tob yey men kob la' e yej go'na, re jwa'na nto yey men len yet jwa'naza benta nxo nit xaney na ze loy mbekmen kon la' naze tamod nxeyaza, mbay na nzo- nzo thib neda thi neda yetza thi ned yet ya yet za' jwa'n- jwa'n mbes xa na thioban na lud na xeal tey jwa'na ntoyey men ta'za re men re xa tij nlirzin re jwa'na tyz nzo cho men ben xe nchal mi' lo men tamod nke numen re yet le lyzmen nzo roaxa asta nawue nabes nya re yet nkenu pues taja nchal yet nchal mi' loxa pues. Nak re jwa'n ndixa, per re men yatiga re men nalat ndyak ngenta mi' ngenta pues luda yet nkenumen nabesta lo ke jwa'n- jwa'n nakin tamen jwa'na nkenumenza, mbay na re- re yet na nakinka mena za palad yo thi nida palad yo thi jwa'n o nakin kamen re yeta asta len lizmen naba ze mdox- mdoxkua thi jwa'n thi di jwa'n nakin men re yet bixa nakin men yet nabi'i nakin men re kaza re yet naz leney re yey ya' mbay na ze palad nu yet xe nak yez men reya nlirzynxa re yega tin nabi', jwa'n ta ncho nita mbay na jwa'na nto yey xa re kad ngona jwa'na ntoyey xa ngon jwa'na nto yey xa re jwa'n- jwa'n broxaba gabmen, mbay na zyn ya nly re yet nabi'ba nabay.